מ'וואשט אפ די טוט'-בראש מיט וואסער, מ'לייגט ארויף די טוט'-פעיסט, <hesitation> ס'איז בעסער נישט צו אפוואשן נאכ'ן ארויפלייגן די טוט'-פעיסט וועגן נאכדעם נעמט עס אראפ, <hesitation> פון די אינגרידיענטס, און נאכדעם מ'בראשט די אינעווייניג די דרויסן און פאר בערך צוויי מינוט, און נאכדעם שווענקט מען אויס די מויל